من المهم مشاركة الشباب في الإنتخابات لأن الإنتخابات هي الوسيلة الأصح و الأنجع للوصول إلى الحكم و الوصول إلى تمثيل الشعب و الوصول إلى الكرسي فغياب الشباب أو غياب أي شخص أو مواطن عن المشاركة في التصويت أو الإنتخابات يعني هو يعطي فرصة لأشخاص آخرين يصوتون مكانه و يقررون مكانه و بالتالي المشاركة مهمة لكي لا نعطي فرصة لأشخاص آخرين يصوتوا في أماكننا أو يدلون بدلوهم في أماكننا و يقررون في أماكننا